A ja na ka'inyu, ja na kainyu kutu ja kuijɨn, ja nchaá, ja tuún, ja kuaán, ja ntií, ja kuíí, ja kuaán, ja kuaán tiyaá, jaa ja kuaán tiyaá, nasketa'antuna jina'ana suni inka ja kutu ja kuijɨn ñuan jin ja kuú ja nchaá te ntaku in ja ku ja ka nakaituu ku kuyaá.